عيش حياه جيده معناه انك تعيش بشكل يخليك مبسوط ومرتاح فيه شوية حاجات بتدخل في مفهوم الحياه الجيده زي السعاده والراحه النفسيه، العلاقات الاجتماعيه، الصحه الجسديه، تحقيق الاهداف انك بتسعي لتحقيق احلامك وطموحاتك خمسه النوازن يعني التوازن بين الشغل والحياه، سته الاستمتاع باللحظه، سبعه التعلم والنمو السعي لتعلم للتعلم من التجارب سواء في الدراسه او الحياه نفسها